<hesitation> انا عندي فوبيا من البسس، باكثر لحظة حسيت فيها اني قوية وواجهت مخاوفي <hesitation> لمن <hesitation> كنت جالسة مع بسة بنفس البيت ومضطرة اني ما اقدر اغير مكاني، وكانت يعني كذا تجور جنبي لين حاولت انه اخد نفس واتعود عليها، وقمت مشيت من جنبها ولمستني وما خفت.